जनावर त बहुते खलक हसै बकी मुइ बडही याहावा कहे जाइ घरैया र बनैया जनावर क जनावर क बडही फदके जाई । घरौमा रहेवाला घरैया कहसै, बनौमा रहेवाला बनैया कहसै । अब घरौमा रहेवाला घरैया जनावर गाई हसे छेरी कि बडही फदके जाई । छेरिया, गैया यापन घर मुखियावा के कस्के चिन्सै त । घर मुखियावा के देख्के गैया बजलहि, छेरिया बजलहि, गैया उफरलही चुफरलहि, मुहवसे फदके हैने सकले फेरी गहनी ओथी हलही एते उफरलही ओते चुफरलही हसे बा-बा कके बजलही हसे छेरिया म्या-म्या कके बजलही । अ गैया एसही जबडे जनावर, छेरिया भनेक झिन्-झिन हसै । रङवा त अब गैया क गोरहर्, लाल्, खैर हसै अब छेरिया सबह फेरी कारीया, गोरहर्, खैर । रङवा ओसने ओसने भेले फेरी हिनका जनावररै फरक, गैया जबड हसिय, छेरिया छोटे हसिय । हिन्कर जतियैइ फरक बडै ।